دراسه الآداب إي مهمه لأنها تفتح لنا آفاق چديده و تساعدنا نفهم الثقافات و الأفكار المختلفه الأدب يعزز اللغه و التفكير النقدي و يخلي عندنا القدره على التعبير عن مشاعرنا و أفكارنا يعني لها فوايد كبيره مو بس مچرد قرائه قصص.